لأ افضل قضاء ليلة واحده على قمة جبل، أولا هنشوي وهنبقوا قريبين من النجوم و هنشوف السماء و اضحه و نعيشوا أجواء الاستيقاظ في الصباح الباكر خالص الي هو في الفجر ديتي ، هتبقي أجواء رهيبه الصراحه ، فا ياريت يعني ياريت يبقى على قمة جبل